Ny fomba fikarakarana zaridaina ndreka, alana ny ahi-drasy arovana amin'ny biby izy an, de boriborina afaka ataonao mitovy an, le tsy mitovitovy de diovina, diovina de atao zezika an, karakaranzany.